Maq külh arva, et esiqhindäst noorilõ hindäle tuu um põnnõv ja hää, ku nä saavaq pall'o reisiq. A no tõsõst külest, ku nii mõtõldaq tuu suurõ kulutamisõ pääle, et Maa ressurssõ kulutõdas tuu pääle nii mõtsikult pall'o, tuu lindamisõ ja kõgõ sääntse as'a pääle, no tuu muidoki olõ-õi nii väega hää.